Tuud ma joht ei tiiäq, kuimuudu õhuniiskusõ vähändäjä <laughs> tüütäs. Ma arva, et tä tõmbas lihtsält kuigimuudu tuu õhuniiskusõ hindä sisse. A kuis tuu käü? No arvadaq tä nudsi nigu tuud <hesitation> õhu seest ärq kuigimuudu.